wei shurum shanna nabu wei shikkim, kushira shin na anƙo kuɗu balla kam nin mandi lau ɓomuni shi mun dishi gelle kan dei kan nim dugumu ti pidi shi muni yishi balla mo fudishin fudu nessho mu kam nin turbo daaƙam, turbo mo ma yiƙo wa shina shin peturo kam man duro wa ɗige shi mu yiwo shina mun ma batuƙo shishi ta ni ninjunu kama maam shishi ti bishire nin junu fudu shonshu ma ti bishire shinji ti bishire ninjunu mandi balanyi munu menno ta bidi balla mun benƙurna mun nesshomo diddiyan mu muna pidi aka yu shina piddii aka dikuru am labonumo man illina ni jello pambi ballun tukumu wa ibu jiki turmumu juki dan yu ishi dn ishijo ishijo wa itu nin de watu biro wuji lun tumo wi re wi fodo kwala jikinin dai ki jattu waji n karun ɓong i dwala yei luluwa yaƙoi vutto jiki nin de li tuku arr wuji jattu yalam jura ɓatton jattu kan shọng battun nin de kamma maggi kamma anchitta ba-battun wuccho rukmowo nindai na nabu wani labomun Tukko turmo sai to lashire kam nin mandi palang i fudushi munu yishi balla kamnin pidi shi piljin kaa kaara kaman pidi wei kama minji wei shina to kwatin shi ka warjin ka bishe kan biya kamma dinji ni jaka ma yeeƙo dan yireeyo jaki fuɗu ɓalla don kamnin fudu shi a fuddun shojjo dan ji nunjunu ma weƙo de reeru har fudiji mun diji ma batugo wei jina ma weƙo nin juna dan wa shi mandi balang i labonimo akayi shinaro liƙo shina tuƙo wuji ti reira wo gadda dinji mo watu reru watu fojon wa shinai battina shi fujugobino shina mo ni yi wo maja nindai dima wunmo dinji na noi kabun ni anƙu dinjim sha boji boji pattinmo sai ankaƙero kurɓe wa shinaro shiri batuƙeronin dinji mo sha ra anƙo kurbe yallam shi b shi bedo pilluƙo kamma gappai kamma aami kwata sai mungo kurbe nin jakka dannu dinji mo ti bongro ma wa pattinin shi anka pilu kaara ni pattini sha aka patu niya yagai peje shana dinji ta wumo peje ya laboni mu kabun aniwe shin dinji yiwo mo pattinin sha ma kijimo dinji a weenin peje banu wei shiri shi beje ta wa yu ka dinji Lashe shatu dinjin mo binƙitu futun pidi mun diijin watu bakanan nin de, wa deero diiji, ninya dinmina dinmina mun foddo shiraro n kuɗeron sai fomun shi mun diiji gele am ɓano ko ɓano mo kumu wattu kabun ti laboni mu fodon shiraro ka ɗinji fodon shiraro